अस्तेलेत् केन्गरो भबे बिख्यत्। अस्तेलेत् तोक जे केन्गरो एक्सोरि दुखन् भर्ये तेओ। जिबन् तु निब, जिबन् निब कोरि थकि। अर्धे भै दुखने तेओ। <hesitation> भिख्यत् कोइ खोस् कोर, खोस् कोर थहये कोरे। अरु केन्गरो <hesitation> देख अति कोइ दुजनो। जिर् <hesitation> जर् हहत् भगवने ब इस्वर् शिस्ति होइसे। अरु तेओ एखोन् मोन थकि हेइ पेतते, एखोन् मोन थकि हेइ मोनखनते। तेओ <hesitation> निजोर् होन्तम् ब पोलितुप् तेओ ते भरये रखे जते। कुनो <hesitation> जते हेइ पोलि ब बरु खुन् ब रोद् बरु खुन प्र अदि कोइ। कुनो जते आकमन् कोरि बनरे। तर् भबेरे खेप बोले, तेओ बिख्यत् भके हेइ मोनखनते तेओ हेइ पोलितुप् भरये रखे। जर् फल थमयने खोरि अको उलए हेइ निजोर्। अ निजोर् कमो निजोर् रस्तो होइ थक देखि पोल जते। एक् केन्गरो अति कोइ अपुरुगिअ बस्तु अरु। हेल इस्व होइसे अरु। ए केन्गरो मि होन्ग्रो खोन् कोर तु अति कोइ पोइसोन्।